اذا اكدر اسافر على اي مكان اسافر عالسعودية حابة لان حيل اروح اشوف بيت الله اعتمر احج يعني هواية بنفسي اروح للسعودية فان شالله الله يكتبلنا اياها